Ñy lilindraza mampiavakan'Isiraely: ñy aminy ñy fivavaha gidaisima noho ñy fombafomba arapivavaha, manahakan'izay ñy fankalazà ndrozy ñ'andro sabata, andro masy ho any jiosy io, manomboky aminy ñ'aliny ñy zoma ka hatr'aminy ñ'aliny ñy sabotsy, aminy ñy fankalazà ndrozy ñy pasiky ny ñy jiosy, fety bevat'eo, manandanja ho androzy jios'io, ankalazà ndrozy ñy fahafaha aminy ñy fahavalo baka Ejipit'añy, aminy ñy tantarany ñy fivavahany ñy jiosy, manahakanjay koa ñy fankalazà ndrozy ñy fetiny sikoty